Mbola tsara patron, tegna azafady fa tegna tsy kiniha le tara fa nisy tsy maintsy mbola notsaboigny tan-tragno tankagny, raha urgent be izy i de zay vao afaka nande de kaofa tara be i bôka takatra embouteillage koa tamy lalagna igny de tara be ke ty vao tonga tegna miala tsiny patron, fa tsy miherigny indroa eky izy ty fa ty farany.